Idish yuvish mashinasi idish tovoqlarni avtomatik ravishda yuvish uchun mo'ljallangan. <hesitation> Siz kir idishlarni ichiga joylashtirasiz, yuvish vositasini qo'shasiz va mashinani yoqasiz va <hesitation> u kirlarni tozalaydi. Yakunda idishlarni chayib quritadi. Bu qo'lga yuvishdan ko'ra vaqt va kuchni tejaydi.